To inok acha pa̱ te a mak pa̱ gənggəng. Inok acha utarok te a mak ji inok anungwan ji. Ucha tarok wa njem te mi wong ki ipin te mi mor mi wong mi sik uɓar mi ko ovan ka̱ ta ovan ovəng va̱ ma kur nnəm inok chit te, mi wong ko oza̱ mi nak oza̱ pa̱ to o wong ozi i wong ta ta mi ga mi nak apər te mi nak oza̱ i ya ka̱ nàl i kpang. Ovi gba̱l ka̱ nnàl ikpang te mi nak oza̱ oza̱ a ga kpang ashe nzhi oza̱ na aga ɗa̱mshi aga̱do oza̱ to ozi i wong te i renung a mi. Ya pa̱ mmami na nfa mpyal te ozi renung a mi ama kulum te mmami na mi wong mpyal unəm uga nzhi mi. Ka̱kul ucha wa i fara nwong mpyal, ka̱kul inok ga she achir. I re nung ko oza̱ te ne i ɓur iwu chit ka̱t, mi ne inok oza̱ oza̱ i ya ka̱ nnənəm, te mi ya ka̱ nnəm inok ka̱ nung achir. Nva̱ng va̱ mi nəm iga achir chit mi ɓa mi pa̱k iya̱m iriri chit te ige ove wor ige izər oza̱ mí ɓa mí kpang aga she nzhi ta mí nàl ikpang mi ɗeshi uɓar mi i wong te mí ɗəshi aga̱ɗo ka̱she nzhi. Ovan ova̱ wong ka̱ nva̱ng te i ɓa re nung a yi te ozi ɓa te ozi itəm I nəm a i bur iwu nzəng ko oza̱ i gba̱l ka̱ mbur iwu te udanggo i fa ga a te inok wò. Ove ige nəm inok oza̱ i le i ɓi gwang ki ɗiɗi ka alum te mi ga atak mpək iya̱m nri aga lum a yà pa̱ mma̱k ya ka̱t ma mi ga mi kpa iya̱m mi ɓa ko ikondong nggo, ikur nggo, imar nggo afi nggo, ga mi kpa mi ɓa ko iya̱m va̱ o ɗom nnənəm kang nda ta afi a ya pa̱ o ɗom pa̱ o pək iya̱m ko te o iya ogo pək afi alulong ro te ogo kpa mma̱k ko lor te o pək na ko ta̱ o ri na wa nzəngkəng te iya̱m va ta i nəm. Nro te mi nak oro te i ga nɗyang ndəng oro i ga ki iya̱m nkpa a ya pa̱ i ɓa ka she nzhi le chit dak ki ɗiɗi ma uro i yà ka̱ nkpang ashe atak va̱ mma ka̱ ntəm isur ko va unəm chən i ɓa ma unəm gafak i ɓa te i iya i tar ka̱ shishe i təm ka̱ wo ko á. Te i gba̱l ka̱ nvə ta te arurong te mi ma̱k apər aga aga iya̱m nri va mí ga nri ki izwam ka̱ nɗiɗi á. Mi pək iya̱m nri ta te mi sake ncher ndəng ngga wor izər ovan i wor izər ka̱ ɗiɗi, unəm ga nzhi mi pa ndəng mi nak vi wor izər. Iya̱m nri anəm ga nzhi te màl pa̱ uyen wa a ɓa ka̱ iya̱m nri unəm uga nzhi ka̱t. Mi pək iya̱m nri ta te, mmami na mi yar ki ishi mi ko va̱ yà ka̱t te, mi yar iya̱m nri ga mi cher a na uzi ri iya̱m ri wò ta. Te mi yar ipang ga mi miyer ko ka̱ tak mpək iya̱m nri nro te mi nak uyen ka̱ igi yar ikpang va̱ ta i ga ko. Ovan i gba̱l ka̱ nri iya̱m nri te i kwap ikpang igi chong ka̱she atak mpək iya̱m nri va̱ ta. A yà pa̱ ka̱ nda va̱ i ya pa̱ atak itan te inok iga mmak a yi te ovan i nàl ikpang ta ki izwam va ta na pa̱ i nàl pa̱ chichat ki izwam nta ovi gba̱l ka̱ nnàl ikpang ta ki ɗiɗi ka̱ a ya pa̱ iya̱m ga ngga a ti inok ova̱ dədak ta ozi i wur ka anung rurong va̱ ta ko ki izwam ta ovi i nàl pa̱ chichat, ovi i pəl wong pa̱ atak a tan te a wom oza̱ chit te ozi ga inok na kang oza̱ a ga ka adak ki izər ka̱t. Izwam i la ta ki ɗi te i wor awor i ɓa mi wor oza̱ ki ɗi mi gwang ova̱ i shing i shi iya̱m i shishi ta i le i bur iwu ki ɗiɗi i le i na ichən ôza̱. Te oza̱ i le ta te, oza̱ i ga te oza̱ igi ra nda, mi ra nda ta tak ife tan Mi wong ko ova̱ ki ipin acham pa̱ neɗing, nda ro te acham pa̱ tukun ozi fa. A ya pa̱ mma ka̱ ngga anyin te mí jum mməng mí wa nsur mi shak mməng nshakshak nrusok mi yar mí nang ka̱ ba̱ng mí yar ki ga anyin ko, te mi yà ka̱ mpək iya̱m nri mi pək ta te mi yar mi bi onəm ko ka̱she iram. Mi ga mi wap iram mí wong ayi mí te le mí chi gaba ka̱ nwap iram mí gba̱l. A ya pa̱ mma wap iram chit gba̱l ma chu nwong chit te mi ɓa mi wur ikpang yi mi ɓa nzhi. I yà ka̱ nchu nzhi ta te ndəng a yà ka̱t te i ga ndəng. Oro i ya ka̱ mma̱k apər, oro i yà ka̱ nkwap ikpang nnənal mi chi gaba ki inok ta wanta na har ige kur á. Ka̱kul pa̱ uchar tarok unandən ɗom adak ka̱she nzhi wo ka̱t. Unəm va̱ ɗom adak te u wa ta ko yà ki inok i nəmnəm ka̱t á.